هوايتي المفظلة هي الرسم بالريزن، هاي الهواية مستمتعة بها جدا، لأنها شي جديد في عالم اه الفن في هذا هاي السنة ،هي عبارة عن رسم باستخدام أدوات <hesitation> تكون نافرة مثل الزجاج أو الورد المجفف أو أدوات ثانية، أي شيء ممكن نحبه نرسمه بالريزن.